Laa qa'sa re' nkamaj rej naa reh nachupum y nataq'em laa laa bombilla ja'ar wulmoodo kikoj ja'ar reh je' jenaj ventilador o ruu' rej este jenaj bomba reh naa nab'ehsaam ha' reh jenaj poosa o reh jenaj cha je' jenaj tinaco nakojom reh laa nkamaj la la sa interruptor reh nachupumm y naa y naa takem la qa'sa naa nakojom